افضل طريقة لتنظيم عدد كبير من الكتب انه يكون في مكتبة طبعا. لازم يكون في مكتبة تلم الكتب دي وتشيلها وتحتويها، وتكون بعيدة عن متناول الأطفال، لو مفيش مكتبة مش شرط في ممكن رفوف عالية انحط عليها الكتب داي. أول حاجة لازم نفرز الكتب دي كويس، ونعرف هل الكتب دي دينية ولا هل هي ادبية وروايات وقصص. فنحدد اكتب داي مجالاتها ايه، ونقسم حسب طبيعة كل كتب مع بعض، وبالتالي نبدأ ان انا نرتبها في المكتبة دي وكل رف يبقى خاص بالكتب الدينية ورف خاص بالكتب الادبية وهكذي.